Boo'ore bo rukutu roheoarei oo'ore ua huku- haaraaroo ori ii'aa oo'ore ua o riiriiharaboro oo'ore bo raata'oro roo'ore aree'ita aree'ita oitaa'ita kai boriari boo'ore roheoarei komiuriti oira'opi oiraare oo'ore bisio bo ubara haia bo baapa'i iibaa hioko'i ua aga riiriipi- ehareeboroo hioko'i airaba tabeo- haaraaroo, oo'ore bo tabeo bisio iiroo ta aga aripupi'ebaa Taraba tabeo haraaroo hioko'i sa ouharaau agaire sa bo opoi'oarei oo'ore bisio bo tuutuusi'e'oro sa paokorapita hukuhaa'ohe revoioarei komiuritiiarei. Ha ori'iipii pirio airari ee, piro uka raba aripupita abahaa'oeroo oo'ore bo hukubuu roheoarei komiuritii hiokoe ua hiho'ihoaa iobaa a itokopapita pirio iutu boorii bo rukutuarei haia oru aira pirio boriatai haia pirio oitaa. Ha ori ii'aa ua o riirii- hareeroo ua o siba- haareeroo bisio iiroo, iiroo aripupita iiroo aripu raatasii boriari kai oitaa'ita kai o kuu'ita hiokoi iiboo ua itokopapita bai hoko- hareebaa bo tabeo bai komiuritiiarei a kukupita oo'ore. Kominiti bara'opi iokaa boorii boatoi uei piri piro soobeasoo piteea ii tabiriorei tu'uoaroha karaisisi hioko'i oii kepaio a iisio kasibaa itokopapita pirio bo hituku rohearei oo'ore karaisisi piro iisio ore'ooepa piro opa'opaepa roheoarei karaisisi roheoarei keasentaa biru i pu'apu'ari aruia ii tabiririerei ko'e aira hioko'e piro itokopapita soobeasoohareea. Ori ii'aa ua aira riiriihareea oi'ira oupitee porepita aira harapitee bisio sa boitoopai teera'aarei teera'a'aa bisio pita huku'aahara oira pemeli oira oeea piutsaarei.